Gne karaza-kjira ao gne rapy, gne rnb, da jazzy, gne slow, gna blozy, reggae, kilalaky reny avao koa, batrelaky, da gne kidodo.